Amansa gujégol ga nak akaan mé nésuk; garandéén bugaan wan gujumé guŋa gujéék imbi gurooŋ sin waan umimé bagaan gagu ujut guŋa sikorihil békan wo: éjéék bulago, gayihénil mujégum man gujumé guŋa gujéék, ékaan ésaté miin éjak, gapooy ésaté pépé imbi ésaté yayu éju éjak; do doomé nafa yara amansa nésaté.